<noise> Be fajjira mi yiɗi mi yara biradam. Biradam ɗo veli am ɗo vodam ben-banɗo am, veli am. Ton diga mi ɓingel petel mi mi yiɗi biradam mi yiɗi biradam, mi yiɗi biradam. ɗo veli am.